Indray mandeha isaky ny tapa-bolana aho no mandeha hôtely fisakafoanana. <hesitation> Ny tena tiako dia ny hôtely mandroso sakafo sinoa na koreana. Fa tiako ihany koa ny sakafo eoropeana.